Hindiston madaniyati xilma xil rang barang turli dinlar, tillar va an'analar mavjud ballivud filmlari an'anaviy raqslar va oshxona madaniyati bilan mashxur yoga ham hindistondan kelib chiqgan aslida.